घर को बानो पास्ता और पिज्जा बनान के लाने पहिले सामग्री तैयार करन होत हेगी। पास्ते के लाये आप मैदा अंडे जैतून को तेल और नमक से आटा गूंथ कर, पतलो बेल कर, अपनी पसंद की आकार मा काट सकत हेन्गे। फिर उबले भाय पास्ता को कोई भी सॉस मा जैसे टमाटर या बटर सॉस मे डाल कर, कुछ देर पकाओ कर सर्व कियो जा सकत हेगो। पिज्जा बनान के लाने खमीर मैदा पानी चीनी और नमक से आटा को तैयार करो जात हेगो। एके बाद आटे को बेलकर पिज्जा बेस माऍं रूपांतरित कियो जात हेगो। और फिर ऊपर पिज्जा सॉस मोज़ेरिला चीज़ और अपनी पसंद की सब्जियाँ या टॉपिंग डाल कर ओवन मा बेक करो जात हेगो। दोनों व्यंजन भोत स्वादिष्ट और घर पर बनन मा आसान होत हेन्गे। जो परिवार के साथ खाने में भोत मज़ा अवत हेगो। और मज़ा का दुगनो कर देत हेगो।